Mam sire'ɛlega puan, mam tari nɔŋerɛ bɔ'ɔra nɛra woo, mam nɔŋɛ nɛra woo, mam kelum siregera n miŋa biŋera tiŋa bɔ'ɔra nɛra woo. Mam me kelum suŋera nɛra woo <noise> yɛsera n paŋa n paɛ se'em. Dee kelum bɔta ti n <noise> kelum suŋera bii n paŋa san ta'am n wan kelum suŋɛ.